<noise> nithju thaxi kila ya la nithju noviembre la bueno <noise> nithju na xina nithju thela ya yaki <noise> tanda thexina no ni thju nii <noise> nithju <noise> nu ndeya la ntha thexin ntha texin sua nii thu ni taxin sua <noise> pero chrui sua para na cha cha na sua porque jana ntha thi thuthe naa nthe thi nda se nda nde chuna ndathi gi nda ta'a ngi y thi thi thute naa thi naa para xraa na chrexe suala a thaxri pero yoki na dios mio nguia thi ge nthia thana nbaxra xaona chuxena thaxi suba'. <noise>